أنا نخيّر نكون فنان معروف خير من سبورتيف مشهور لاخاطش نبغي الفن و الموسيقى. و من نكون فنانة، نولي نقدر نعبّر على مشاعري من خلال الـ <hesitation> الموسيقى لي نديرها.